Pushti rang haqida o’ylasam <hesitation> Vinni pux multiki <hesitation> ya’ni <hesitation> multifilimidagi puchukvoy esimga tushadi. Chunki u pushti fudbolka kiyib yuradi, hamda quloqlari ham pushti rangda bo’ladi va judayam quvnoq <hesitation> multifilm qahramoni.